זאת מסאא אקטשף ראעד פדאא נוג’ם ג’דיד קאיילמע בוואחד אלטריקה עג’יבה ומוכתלעפה עלא באקי אלנג’ום, ואלפדאאא תפהאג’ בזאף ובדה כיראקב האד אלנוג’ם קול לילה. מעאל אלוקת לחץ אנו אלנוג’ם קירסל איאתאראת ד’אווייה וחרסלות סריה, קארר יחל יפהם אלמעני דיאל האדל איאתאראת ובדה אלריחלה דיאלו באש יקטשף וש קאין חיאא אחרא פלקוואכב אלי קריבה ליה.